Nyew, yebotum yeenya asomdwee wͻ wiadze yi mu. Kwan a yebotum yɛafa do nye dɛ, amanaman bosua hͻnho hͻnho kasa, na ama dwumadzi na nkitahodzi ntseasee aba mu. Dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a nyimpakor ka asɛm a nyimpakor bɛtse ase, na hɛn nyina yeetum yɛaaba adwenkor. Na yɛahwehwɛ dɛ ͻman biara botu mpon. <noise> Iyi dze asomdwee bɛba wiadze yi mu.